मैल्ल्या नाता धुनाइ लागि कैलै मसिन नचलया हुनाले होला मसिन भन्ना त मुखी हातैले निगो लाग्दछ धुनाइ लागि । अब हातले लुगा धुनाइ लागि पैल्लि मैल्लेगा नाता कति नातामाता कति छन् खोजखाज पाणिबट एगाठाउमी जम्मा अद्दो पण्यो । अब तनि जम्मा अरेगा नाता अब पैल्ली <hesitation> सोणा नाता धुने सोणा हुन्छ तै सोणाइना गलाउनु पण्यो सक्कबार सम्म । सक्कबारसम्म गलाइसगेपछ <hesitation> ताम्बो भएगो बौलोबौलो मैल निस्किबन आफुइ पुणो गया हुन्छ । अब त्यो नगयगा सेता काइ सिर्गामिर्गा रयगा मैल्ल्या सिर्गा टाटापाटा रयगा हुन्या त्यो धुनाइ लागि <hesitation> सोणाइना भिजागा नाता पुणा गाणेर साबुन लाउनुपण्यो । साबुन लायपछि <hesitation> मैल्ल्या हुन्या गया हुन्या <noise> गया हुन्छ नत्र हातले तनि निक्कैरी माणमुण अरेपछि <hesitation> पानी -पानी भरिराख्तो पण्यो भाणाइनो । भाणाइनो जति पानी चाइन्छ तनि भाणाइनो दुइतिन रोगा हुन्छ या चार पाच रोगा कति रोगा पानि चाइन्छ तै पानिनो पखाल्लै पुणो अद्दै पखाल्लै पुणो अद्दै राख्तोपण्यो । अब पखालि सगेपछी तनि सुगाउन हालेपछि हातले धुया सज्जि हुन्छ । लुगा सफ्फा भैसक्ताछन् ।